E woodi saws ɗum albasaaje, e woodi ɗum timatir, e woodi ɗum haako, e woodi saws feere feere, e woodi ɗum ɓoccooɗe, e woodi ɗum kusel, e woodi ɗum lare nagge fuu.